Kua cinta metrica jaeko ñajä vaera opaete mbae, öime ou inumero ndive ñajaa vaera mbae, oime ou mopeti mstros va, ouvi jeta medida rupi